أفضل النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا. هالشيء يساعدني أبدأ يومي بنشاط وحيوية، وأستفيد من ساعات الصباح الهادئة لإنجاز المهام والتخطيط لليوم. النوم المبكر يعطيني فرصة للحصول على قسط كافي من الراحة، وهذا ينعكس إيجابيًا على صحتي النفسية والجسدية.